﻿to kata dineyo akata sabulu sabulu ka ancejega kan ka sabulu bai saidai muwallitimu ka askubai malajane to sabuluka ummamala buɗa mala`ina dorawa mabuɗa sara timu nalain mabuda joni to ikare to muma mabuɗa sabulu aye kilin aye sabulu to dika aye aye din jane kaure majaga ayekan naakabai aye jagawyo ilemu askum mala muwala mujanekum mujanenka ka askuma kuma to sai miele ƙorau men kukurama to annanda timu nanda tima kan aye inda timu ayaye timu to lauke de ise akuru malaina dude menɗi ƙakom to ma asku ne labotika ka komai la babotika ƙaraka lan nabatika sabulu han nabotika kare haine ba amu aye ba sabulu aye bakare bakillin an ba asku ayen naboteka abinci to kala jane miya akai to maya landaneko alandanel kalananala june woɗi mana nandale sabulu la zokokam. mamaina zonekum tineta sabulu ileti naile mata to kailama kani han datane talana amfani kalifa nabai nakan kauuy aki ani buraɗan kananu to aka buraɗan kawala ye buraɗan tani rafjanima janneka sabulu ina fesfesnan to to ina kawafa naina kara najanakabai najakayema naile aƙarau to hainama tamu lo ƙawa timu to to dinli ya to ana buruɗum buruɗu na aka buruɗam kawalaye naina buraɗum nama nafatuka kawalaye naina buraɗumama nafatuke zifanau haninmana fesfesmennu wamme deneke i sallu to yakuwa kawalik ka a fesfes to dikaka kunwatu ƙwayinbi kannata ƙwayin ka sabulu bai kanna to amubai kanna to kaminka na linaƃikau to kiyi kaqu najene to marana najene riba ribbalɗi ribaɗamu ɗi kece isai abu askuna boti walukajan wallo to sanɗu ﻿to tiran tiran tiran na wahala nagi ba sabulu, ba sabulu nadala sabulu mamana a sabulu kam a toh barma dari kunu a nandalabai to barrin dari feɗu landanbai barrina dori fuɗu kaina mayakane mubuɗu ke kuma na wanka a landalana buraɗun yanawalanau to mubaroɗun ayan dari balodi ayan dari baɗu ayan ɓannu to nandala ayam kala botane to ineti dari ɓannu ainajana kabai to ileti dari balodi to dari codi to ance ginaka ƙwayin bai na walanai gitaka askon nanda nekaye nabaraka ƙwayin nina barn nabaraka wasauye sabida nabarka ka ƙwayin bai akatamiya to ƙwayin magi sabulu nama tanebai ancima na bare ka wudi to akatamiya to nalabarako to ilti ƙwayinma hanka anca nanika ƙwayimba naina kara aye nawani askom naman to barnakawai mana aye nawailani askam namanitarekum namali boti kakare kam to dikamiya nanala butee dikakala bote aya sabulu na botiso to dikakafa. ﻿nikan ancefa inakara ato atoseke namba tinda nanaka ƙwayin bai innahaƙura naɗin agi talaye kaɗanya agi tala na atotola tala barhimam tala la barana ay tala mantaka linabai nawakuma nazabuka nazubu rinau akata meenni tala nala baranau mimam na an sallana an adua to tala barno tala temukine tala barno ƙwayin tala rifeni asiri tala zabu ƙwayinye nama naikam na uwanana natemaki se natemaki yayuna.